<noise> Gn sakafo Marôkanna <noise> Tanziny, Kôskôsy Royaly, Kôskôsy au légume, ny citron conflit. <noise> Zay gn tena haindreo agny zay. <noise>